Raha za longany agnaty bus zany a, ka hoe iny hitako fa misy antitra tonga de antognoko arô izy de mizaka zah hoe: ara, erô a misy plasy malalaka anahy de afaka mipetraka akeo raha anao fa zaho ty mbola tanoranora mi anao ty somary efa nahazoazo taona de anao zany apetraka anay ankigny.